Papaka pañandepo, pañandepo oipota jei jaemako yamboapi ñai jokuae yande ñanekirei yayapovae jarevi oipota jei jokoguire jaema yande puereta ya ñañoti kuae arakua iru vara, esa jaera yande yayemboe ñame vaera jare ñoñoti vaera arakua